Huh! tsy niresaresaky iha nandroany ty fa asa nagnino koa ity? Ino raha tsy mampiteniteny anao ty? Misy raha mahakamo anao koa ity va? <noise>